Derazalarni tozalash uchun sizga yumshoq mato yoki gazeta kerak bo'ladi. Avval derazaning yuzasiga tozalash suyuqligini purkang, keyin yumshoq mato yoki gazeta bilan aylana harakatlarda artib chiqing. Burchaklarni ham unutmasdan tozalang. Agar dog'lar qolsa jarayonni takrorlang. Natijada derazalar toza va yaltiroq bo'ladi.